Anguw wahal zan tharghakana ambarayuwa tsa kai kabaka wahal wahalkana mbakum wahaha bakankana aya waltsadama da kulel magha laatsa wahalba dada dan adam kutsakana, dughade kwatsa kana guleka wahala naitsala kakamasana karka kakamansama hakaɗa haka tsakana kada juwarayuwa tsaka vada juva isaneva la atsa wahalna wahal da da kuwe wude ba wahaldtsane aya haha tsa wahal, awahal kadawudeva mamanane wahal tsawe, kamanwude skansana aya tsa kadihandatsa iyalwa, aya kada manda iyawua tsama tsana mand nga wahalda kadwude va aya azigurda mana azgurda mana aya haci dadaghmand tsa kwara wahala nai wahala ya da wura kural maka la atsunwahala wahalai naija, naiwahala nauwalaha as sagha tsam danada dama naghtsa luwa, karami tsa wahalha nga wuhal kuwa hutulsaghaka gheghesama nghumg zah haneshuje, kadah de saghaya kadigh da saghaya saghada saghe ah saghe da nguze vadeh da saghe sa ayya wahala naiwahala wahalanai ah sanuel sagtsa natse la'al, nai wahala ah walaha naya wahala naya mbduniya aya ka watseghare wahala nga walaha kadva guteva bayam wuzutsaka walala gule to nga walala ana kadikiva. Aya wahala nai wahda wahalakam naiya damatsanke shne juwa tsa rayuwa amma wahala naya sakanesane juwatsa tsane yrayuwa wahalwalana da kur naghenkavana wahala hute wude wahala, ngavak kwar badilsag mava yausame tsa tadawe yuwsan nunendava asal wel natsa kala sawal natsa kala davaghanasana nashike ma saweri asawel asawel ay awde dagi nasana ka guskefte ghawa ghelgham wude gugule ka zadaw sanyitsa rawagule kaldushi nishine agiah tsane agida tsane kadawa ka wude wa ah gaskefta ghalwa gnel ghan wude ka zadau sane same digina dana gule zadamba gule tsane sane gule a wuse guskefta ghalwa guuskefte nalsa hatse wude, guskefte natsa nalai tsi gheghe mar use gule use zude ruk guskefte wuda ina alhamdulillah zude ouje guskefte zude sakane sane aya wawar wude guskefte vage kartena tsa wude wahalsana ba azdauva gaskette sanya saneye alhamdulillah zade ske ne sane juwutsane hanarsam alhamdulillaha zud sai shi tsakane sane ous guskefte ghalwa avaga kwartigna gurfana sawelne ahwata watsel sane, sawelna awel neskensana wahalsana wahalsana ghita wude ouse guskefte ghawa, abamke yewu zad dambe gule ahami wude hina to a sawel sagate ngha. Kana a mbaldumahwade, hade hadiwude wa waah wude gasket halwa kadiba zata rawa sone mbawude eh aise gasket znde sama wayah dawura wude kwar gule alhandlul hi oase guskefre ghalwa zude guskefte gh alwe sane, ana digina sane to ayya gule adaghi ousa ghawa awitselgel natsa la'a, natsa wahala wuzu wude nga vakakwar ha nai tsa wudeva nga kwar hana dawayva, akumeva ay azguskefe ghawa gufe skane sane ka umba ghan wude we dawargha wade lewa guleba azude natsa za uwa juwvadembe waah gaskefa wude ay shrie tama ayga vasurghu ajza wargha kuwe wu gule lenassake aya maman skenada gul thmud tana natsa wakal wuza wude awuzuvaha wude ah walalta, skena kwarangtsa nda gule natsa vala tse ske asawal natsa valatsa ske swada gunefe anabamar sanje damanatsa la'ah awaihada wuwad kurgula warghu gwama ilimenyne kuma kur zahghe da guskefte dambe gule kanaliba zudka vjarha aha digma warha lime nanaghaka wa'ah guskake ghalwaka adumbargha gaskefe mwude natsa la'ah aja vaganawa ayawa'ah waya ki gaskefe kana alhamdulullah makama karama tsamotsan hana ghsta va wuɗe manatsa ra juwa alhamdullah zude guske foe ghalwa. Tsane juwa tsa rayuwa madunja aja wada gaske fte wude aja tsanisane ka vjarha kana rayuwa hah da mbaud kana aste kayu elmikana nadaah tasdle kata tarbiya eh ahaha baitsa kumdu kura mtsaneva warghu mamamane na haha juma baitsa kumudu juma jawana makarata juma jumene juma jumane mba waine gar kasuwa na'ab ama mbadum balwude lade aki ha gute kiha gule nguragu guleva aya mbaadu gur thine isagur kana, kain ghudsagurwade skanas sana sakene sane juwatsa la'ab dagina tsa kwar ga baya iyalwa ehahane zaghadalwud zare hahz haz baya kambuwmana haka da haka nesamu ske vinemanda, kagur hatsa ka eh vineda gurshne kanagh da tsigaba tsa laata gurnah da kaeh ju da juwa ka ɗaɗatsa gumsala hanarhar ka han da ka'eh dada daka da ujarghu va eh bashik kwai wuteka ujarhaa ga dadasan tsa mbada ba tabiya sane nene kagur jumana vagur baghe tsa ju wuza ka gur bagh tsaghu tsagure wayah da yiah gur kamana yandka walyah juwa ka usarha kame wayamaka luwa, juuda galka ju ma gida juwa da manena kikaba az dada ka aya tsane yule har dadaghi tsakanigule hadadagu eh juwda ngla mana skella Kadajuwa ka yuw kaabghar ka mba aulashkni sane kakada juwa kaka da kaka juwa da akale kada ju baɗa yume tsane zagur matsa man tarbiya eh tsarkane zugur natsa mo tarbiya ahran kwamdauya dadaghmadau jaighu aya nenene skene ghalkanavana sake daghewude dambevana, gurgate kagur nada man kuzu, adaghe gurda mana ldimo ɗaghe gurdam karatuwe saghe gure dagina gure santsa mamenmtsa dadaghama ah mada vanaw aya sakane zugurda mava kagur gul vine skene nahtsa kur gurkur bainah ka eka ba ekaba ka eba azamanda kata kaah tsegaba ayeshri nasana skene kurwude sena skana sana skana kwarwude sama memdaer man ga baigh manda gi daga manda kana lujana zada ka kurukuyan ujaha, mamen skarawa ah varnevad saka naiha zugunhama ah kage ka kafe skawa, ah kage kafe wude ghalna zugurhana kana kata gheegha za na gheeghe bandgida a ghjghwa takalmi an fate ka mbel mblele ghne gha zana kagh luwava kada mbeda mbaghe.